یو موټر په عمده توګه له څو برخو نه جوړ سویده؟ لکه انجن <hesitation> همدارنګه ترانسمیشن، چوکاټ او د موټر ټیرونه، <hesitation> او همداراز بریکونه او څېراغونه پکې شامل دي.